Sevegua mbaeti, ikavi, guiramiiko ambueye jeko <hesitation> añeteko jete <noise> jaerami <noise> oe, erei <noise> iñakape ipensamiento <noise> guinoivaera, mbaetita oyovake